Laha a Madagasikara; da koa raha mbô tsy misy an'izay Corisé Sahamboady izay. Fahaizako an'izay moa izao da fatao amin'y Député, Mera, Mpitondra fanjakà.